ښه حکومت د یو هیواد تاداب ور سمولای سي چې په سلهاوو کلونو به هغه هیواد جوړ وي. په اقتصادي پرمختک کي د یو هیواد پرمختګ د هغه هیواد په حکومت پوري اړه لري. که چیري دولت فعاله وي، فساد نه وي پکښي، ښه او ګټور اقتصادي پروګرامونه په کار واچوي، کولای سي چې د ټوله ټولنې او ولس د ښه والي سبب وګرځي او ژوند یې ور سم کړي.